د یوې څڼدې يا چینې په اړه فکر ما ته د پاکوالي، نوي پیل، او طبیعي ژوند ځواک راپه یادوي. څڼده لکه د امید یو ناڅاپي زېرمې ده، چې له خاورې راټوکېږي او ژوند ته خوږوالی ورکوي. دا د صفا فکر، روحي تازه‌والي، او د طبیعت مهرباني نښه ده؛ کوچنۍ، خو پیاوړې.